प्रभावशाली रूप से नोट्स लेने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण तरीका ह। शीर्षक और उपशीर्षक हर विषय का लिया एक स्पष्टता और स्पर्श और उप स्पष्ट लिखते हैं क्योंकि आप बाद में आसानी से जानकारी पढ़ सकते हो। बुलेटपॉइंट्स का प्रयोग करते हैं पूरे वाक्यों की बजाय बुलेटपॉइंट्स में मुख्य बिंदु लिखते हैं। यह नये की केवल पढ़ने में आसान होते हैं बल्कि जल्दी से जरूरी जानकारी भी मिलते हैं। सिर्फ मुख्य बातें लिखते हैं आपको हर शब्द नया पढ़ना चाहिए बल्कि केवल मुख्य बिंदुओं को नोट करना चाहिए संक्षिप्त में आसान और प्रभावी तरीके से लिखना चाहिए।